<hesitation> Vidina tômôbila aty aminay <hesitation> akeo amin'ny zato tapitrisa akeo ra vaovao fa raha ohatra ka hoe le efa avy niasa efa reradreraka igny izy a de arakaraky asarany ndraika misy akekeo amy folo tapitrisa akeo, misy ndraika koa magnano roapolo arakaraka agnanjy fô.